<hesitation> humɗe so hajema wala e mun tan, a wattanta ɗun hakille. Walla mbiyaa du a himmirtaa ɗun, so wanaa tawee kaa wonko keɓataa e majjun. Walla won huunde ma, haɓɓi e majjum, eyyo. Nden ka, ayya, a hinnoto.